Jue este a'axtë juy jadunt's tën buj tën jëch, jadun ¨ch sarten tën jënkukëy jadunch tën xëdotyë, në ko'o tën xodotyë jadunch tëx jotyë tën padakë jadun tën tëkënyë kabyë.